Hiisa, kanjum woni ɗum mi yiɗi, kadi ɗum mi ɓuri waawugo, kanjum mi ɓuri faamugo Nder defteeji pat, hiisa no belɗum. dun maɓɓitay hoore pukaraajo. Ta jannga ɗum no numirta cañnjoto, no miilirta cañnjoto, no <hesitation> ndaarirta kujeeji fuu cañnjoto.